کیکٕک چھِ واریاہ قٕسٕم، یِمَن منٛز شٲمِل چھِ: بٹر کیک، فوم کیک، مقبول کیک ذائقہٕ، باقی قٕسمٕک کیک، میٹر کیک تہٕ باقی۔